Toster ham hayotimizda juda tez va qulay foydalanish uchun mo'ljallangan kichik maishiy texnikalardan biridir. U non bo‘laklarini qizdirish va tiniq qovurish uchun ishlatiladi.